نعدي ليله في <hesitation> قصر قديم عادي، ما نحبش <hesitation> نعديها في قمة جبل ولا حاجه هاكا يجيني <hesitation> ذيب ياكلني ولا <hesitation> تطلع عليا لفعى تلدغني ولا حاجه لا لا، ما نحبش، نحب <hesitation> مثال قصر قديم <hesitation> نعدي فيه الليله ويكون عندي <hesitation> جدران عليا، يعني تحميني على الأقل باش مايهاجمنيش <hesitation> ما تجينيش هايشه ولا تطلعلي حاجه.